<hesitation> ntsa a lo, tsa abɛɛ, tsa acɛɛ, tsa a narɔ, tsa asoo, ntsa mizi, ntsa muta, ntsa runɔ, ntsa zacɛ, tsa zabɛ, tsa zabɛ plɔ lo, tsa zabɛ plɔ abɛɛ